Ny aspiratera de fitaovana anankiray, fanadiovana trano. Mandeha amin'ny herinaratra izy io. Dia ampiasainao atosika, izany hoe ataonao mandalo amin'ny toerana rehetra misy vovoka hatrany ambany fanaka. Mora ampiasaina izy satria fisapisaka afaka mitsofoka any ambanyfanaka. Tsy mila mibata enao fa iny no mitroka ny vovoka isankarazany. De rehefa vita izay ataonao de arianao fotsiny ny vovoka ao anatiny.